ഏലിയപ്പന് അഗ നുമ്ബേര് ഓനേ പന്ദ സ്കൂല് ഇദ്ദി। ഏന്കൈപല, ഇഛി മല്പന വന്ജി രന്കിന്ഗൌ। ക്ലസു ഇദ്ദി ഫസ്ത് ബര്പിന വന്ജി ഇദ്ദോദന ച്രജേ। ഇത്തന് ഇത്ഥദ തിമേ ഓദി നുമ്ബേര് ഓനേ പന്നഗ। ജന് സ്പോര്ത്സ് തുനഗ വന്ജി ഗോത്ഥ അപുന് ഗോല്ദ്। മേദല്ദ വലുഏ ഏതുന്ദന് നുമ്ബേര് ഓനേ ബര്പിന। വലുഏ നുമ്ബേര് ഓനേ വന്ജി ജനുഅര്യ് ഇഗ്ല അസ്സോചിഅതേ। മല്പലി ഫിര്സ്ത് ജനുഅര്യ് ഫിര്സ്ത് ദയ് വര്ശ ധ ഏതി। ഇമ്പോര്തന്ത് ഇന്ദു ഫിര്സ്ത് യേഅര് ഓഫ് ലിഫേ ല പനലി। ഫിര്സ്ത് യേഅര് ബിര്ഥ്ദയ് ധ അവദു ഫിര്സ്ത് ദയ്। അന്നിവേര്സര്യ് ധ അവദു പുരഗന ലിഫേ। ഇദ്ദി വന്ജി പന്ദ മസ്തു ഇമ്പോര്തന്ചേ ഉപുന്ദു।